סאו אין מיין הויז <hesitation> האבן אונז אפשר- אונז האבן נישט עכט קין פלאנצונגען באט אונז האבן סתם בלומען. <hesitation> דריי מינע יו- געווענטליך אדער פיר מינע. אונז האבן נישט קיין גארטן <hesitation> סאו אונז האבן- אסאך מאל האבן אונז טוליפס, בעיבי ברעד, סאן פלאוערס, און היידשרענדשיס און אזעלכע מינע, פיניס און די זאכן.